खाए ले अलर्जी बहुत आम हे आऊ ए कोनो भी उमर म हो सकत हे। ए अलर्जी तब होते जब शरीर कोनो खास खाने ल हानि कारक समज लेते। आऊ ओकर खिलाफ प्रतिक्रिया करते। जैसे दूध अंडा मूंगफली सोयाबीन गेहूं मच्छरि बादाम त्वचा म लाल चकती। य पीती मुंह म खुजली सूजन होना पेट दर्द होना सांस लेहे में तकलीफ आदि।